لا والله الاسم افضل انا افضل اسمي هاي كذا الناس كلهم يعرفوني اصدقائي واخوي وربعي يعرفوني بالاسم هذا انا ما احتاج اغيره كلهم راضين بهذا الاسم والكل يعرفني كذا لسه الحين بغير الاسم ولا واسم المرء يعد جزء من هويته يعني ما غيرها.